U tostapani servir sa të tostarsh bukën, <hesitation> të jemë më preçisu bukën çë di, pane bianco <hesitation> i toast stessu, i vu ktie brënda, i mban no parë minute e ata të dajën ngrohtë e tostartur.